Taka saa chi iyo jaa, iyo saa ja kantantuku kontuku in kantuku nu soku, inu, inu, ma kini´i ntivi jika o kiñi´i se´eti kanika in ta´a, in ta´a kuini o sua te vanti kaa, katastutu mi´i yo ja katastutu yutnu, yeji iyo sugate, iyo ja kañtos kiti jo kiti uxi, ñtoka soo nu ñtiñi e nte taka, ja jii, kiti naviji, ñu in soka taka ntii’, kasiti suya, saa koo uxi, ñu ñtostatu te yuka ku see, ñu ñti’ yuka ñtiñi, ntuchi tostatu nu ntiñi, chi ntiñi, ntuñi chuu ma ñuu ja kiti suu te sara, sa´a, sa´a jehi, ntoka nada ma ñu kiñii ñtatu, soloti kiñit, se’e nasi ntiñi, ja ñu ñuu ñu yaa chule ñtoti ñtiñi, ñu kee, te ka iyo saa’ jaa o suu ka kasada taka nu ntoti chi nu taka nu ntoka kasada kuu kivi nain kiti ka kivi nutaka yu´u taka sua kaa, ka kaskontuu nu sara ma sava kajito se’e ji ntivi.